Lampochka elektr tokidan foydalanib yorug'lik chiqaradi. Elektr tok lampochkaning ichidagi simga kirib, uni qizdiradi. Bu filament odatda voltmetr tayyorlanadi, chunki u juda yuqori haroratga bardosh beradi.